Nijoow ilobul mara gaŋoot; gaŋoot, munusoom mi muwaréén waréén mujak bala aw upinoor pa gaŋoot. Ujaam mé aw boot gaŋoot miin uyolo, aw buganusohali, nang unusoheli, muŋohumi ma jak mé aan ahu aw nak upulo mé bujoom énini néyili, éém énini béjili numiir injé jaat niŋoŋoot gaŋoot gaan umimé gatíŋeem tiiŋ, mat uñoow buyook bara fufunak étufunak yayu.